Täämbädsepäävätsil kosmosõjaamul vist joba om ühendüs internetiga piäsiq ka olõma. Nii et <hesitation> vast ei olõq midägi nii hullu, saa egäsugutsit veebiraamatit lukõq vai määndsitki mänge mängiq. Kui ei olõq, sis ma ei tiiäq, joonistaq näütüses vai kirotaq midägi.